اگر ہمیں کھانے کی بات کریں، اگر ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں تو میں ہفتے میں زیادہ سے زیادہ دو یا تین بار باہر کھاتوں، وہ بھی کائیں کوں بولے تو کالج کی وجہ سے کام کی وجہ سے ہمیں باہر رہنا پڑتا تو اس کی وجہ سے باہر کا کھانا اچھا نہیں رہتا، تو باہر کا کھانا تو میں زیادہ کھانا پسند نہیں کرتی اور <hesitation> ایسا باہر کا کھانا ہمارے باہری شریر کو چھوڑ ہمارے ذہنی شریر پہ بھی بہت زیادہ درد پہنچاتا اور باہر کا کھانا تو ویسے بھی اچھا نہیں رہتا وہ لوگ کیسے بناتے، کیا کرتے، کیا ڈالتے، کیا نہیں کرتے، ہمنا کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے میں زیادہ تر باہر نہیں کھانا پسند کرتی اور گھر میں کھانا پسند کرتی اور ہمارے <hesitation> خاندان میں جو بھی لوگ ہیں انہوں بھی زیادہ تر باہر کھانا نہیں پسند کرتے، گھر میں ہی کھانا پسند کرتے اور باہر کھانا مطلب ہفتے میں دو تین بار، وہ بھی کبھی مطلب، ابھی کچھ <hesitation> سالگیرہ رہا رہا یا پھر کچھ رہا، کبھی میں تو نہیں کھاتے